سوئٹزرلینڈچ ثقافت چِھ امیر تہٕ متنوع، یمو چِھ واریاہ زبانہٕ، علاقہٕ تہٕ روایتو سۭتۍ متٲثر۔ یہٕ چُھ امہٕ خٲطرٕ زاننہٕ یوان: فوک فن، موسیقی، شٲعری، رقص، لٔکرِ پٮ۪ٹھ نقش و نگار، تہٕ کڑھائی چھِ سٲری سوئٹزرلینڈ کِس لُکہٕ فنُک حصہٕ۔ کھٮ۪ن سوئس کھٮ۪ن چھُ پنِنہِ علاقٲیی تغیرات باپتھ زاننہٕ یِوان، تہٕ اَتھ منٛز چھِ فونڈو، ریلیٹ، تہٕ روستی ہِوۍ کھٮ۪ن شٲمِل۔ سوئٹزرلینڈس منٛز چِھ واریاہ روایتی تہوار، کأم ہنٛز ثقافت سوئس لوٗکھ چھِ دوستانہٕ مگر کارٕبٲرۍ کَتھ باتھِ منٛز محفوٗظ آسنہٕ خٲطرٕ زاننہٕ یِوان۔